Vayan nthia ndajna <noise> junthe na yasala ya inchi jiu na taji thi xra nch'i jine ni e jio thi <noise> xro chjan bairue <noise> nila yaasala jna th'inga thi thichrjenla jna yugua <noise> jei na ndasuaro ncheja jna jna thi jna tsee thi thi jna thi jna jna' yala jna tsee jna tsee yaa nchi thjindathe thi ndajna nena nchiga na thi jma nchitsje naa ato ndajna jma nchitsje nei na tjigu <noise> thi tho tho a jorona yaa sayaa yaa tjigu ndajna yaa nena nena xruthexin ndajna tjigu jua nena ndajna tjigu thi jma nchitsjela nei na ndajna thjingi thi thia thi xi nyeejan yaa ndatunna thi thi <hesitation> ndaxra runea na ndaxra jma jan ndaxra jinthe ndaxra jma nchitsjejen ndaxra ndaxra xroajan yaa yaa inchi juine na yaa sa. Ge nthia nthao nthaoe uxinthaa nena nthaoe kuxijna nthaoe kutse ngain nchegana thi jna naa thi jna ndujan jna jna jna tsee jan jna thi jna yugua ngeen yaa gunde'e na yaasa porque chandee chandedabathejaa thandajii thi jna nduuro na thi jituna thi ndaxra jinthe tunda na ndaxra jma yaasala geen jna to naton thi the thichrje bichunda na thichrje yaasala yaa thenga na ge nthia ka jna layaa tai ka jna jna xema na yaa junde'e na tunthjinde'e na ndajna thi thi ndajna jua nena ndajna thema inchitsjiin pero yaala ngee thi jna bengana thi thuna thi thichrje yaasala nguinxin yee ndala ngee nthia thi ka thi xra ka kulando jan, kamaxra kamaxra xijna kein yaala thinga thi thichrjen geña taun jna thon naa thi ndajna juine na yaa inchi jii laxra siin thi chujni nch'e yaala yaa thi xraeni thi xro chjan barue ni nixre xra nch'eni yaa xra nch'e na xra. Ne nia xra tjindathi yaa xra nch'i gu nena xro chujni yaa sala yaa nchi jiuna na nchi ne nia niji ien nthia thi ndajna <noise> binda thela geñane nia ataji.